Elobereer po ebooro olo abeken iroution olo ouy ooy kezobho ezera odaal to bhol ketek okpoki keloghom ezo orugh anarugh olideghe nen bho ana oye naar oghol eaobho bho ana kikua bho ana gbi po kiyh ahuna ana ologhone abal zanna obal dio obho san taki poghig ohuna so anero ema ujal obereer obho ana ughol oberea obho ana uloghom ubal obho ponoge aarolo dikua ena kiazi esrobho udigha dio ohi nau ten esibha bho ana obimi hio nobereer ezo oteny okpoti oolo nen ema ubhin obereer obho ubal obereer obho ughi tibaru sukui obho uarughehe pa ana odighodighi nen ama udigho dighi obereer opo bho ama ughi bo ubhin obho moseghe odighoro odi ghriobho po kpe ohuna mokpoki pana uarosuo aghudun haseghe haki <hesitation> paro bha adighi bo awony ugheel heki na rusukul. ikeyanl ekona heki ghui nogui onin obereer obhin obereer obho oru odighon onudighi auadighi adigon odighi obho hezo okpo nekpaor zibho bho ejunughi uuanyu pa no kpezina pana ha seghe mipa hakoor noghuno tuohu na. auony esibha bho even abughuyan esibha bho eedi ineuon obo bho eqhinaa eqhina ibi bereer inin obereer ighi tabe keny iru Oyani obho naki nobalihgoh hadi akina suku agh tosioe odikua enaan alua ikpokite tuno to tuobho. todual obo bho igbo neela bho pobo bha igbina suku obho obo bho ikidio inuuio no bereer obho ezo eedi keloghon naar eko oolo so opodikua obho akom abhan odual abe ton ezo obho odual ne tugh sibha bho po obobho igh. nasuku obho ikparou ikponi dieh ikparion ikpari dien euogho rooy aridien obho ukparion obho ibelanem obho ukparion keduo urowiwnaor but sibha buo wonwa iibi okpo, okobho wonw sibabho ikpok idi wobinogh araanni tegheena onelamem obho ubhinugha duo nam tegbeyena toghoi lbelamem obho ubhri igha dio <hesitation> nuia do wu eroa arooy esiloba bho pezo hoph abi bo esibha bho okpoh ekaer eseloman so obobho nubho obareer obho kekaar ekparoh ikpenridieh arooy odual obho ama uioumio roo bereer aka vaghi nadiabh arooy kedio oiar ola ama ulogbom odighi tenerua rosy obho eko ha oolo kooy kooy ha ghurughuru rooghi ororn obereer obho oru nolodia dinodighi aar obho disiobho oonane ro dis bho odighiabha to roiete but iba ana utu onah obereer opo dikua obho anero kanero ola odighi ewu panadig panateng ogboki